Kost teil kõik naaq hääq mõttõq tulõvaq? Ja kuis tiiq suudatiq nii häste kõikõ planiiriq kõikaig, et <hesitation> tulõ vällä? Pallõsi, näüdäkeq mullõ ka, maq tõtõstõ parhillaq esiki olõ kadõ.